Alainao i la atsofikinao i prise igny atsofikinao amin'ny prise hafa koa la pihinao i bouton mampandeha azy igny la miodikodiky i zay la dioviny ny rivotsy la mafana moa ny andro la mitsotsoky anao soa hanitsinitsy.